Muda keiba tong tu undangan tuadat majolo najelas istilahna i pake, sonon jaman na jaman nasional baju batikma nadi pake, tai muda keiba karejo aha nai len pt i jiba pasilitas seragam ni iba ataupun sepatu niba ima wajib pakeon, harana ulang beda iba tu alak nalain, muda iligin alak nalain songon nau alami majolo i saroha, keiba turtudia dang nanga dapot seragam, jadi selalu i sapai alak iba, sanga nggon pt dia. Muda songon di adat batak attong udokon, songonima memang idedari adat nai dei, mula sajo porlu adat nai iba pettong memang angkon maroban ulos bage iba, angkon iobando ulos niba, ioban! Dungi mula songonalak mandailing maudokon, adong misalna na pernikahan jadi adong dei silehenon, kadang kadang attong sarung pan- kain panjang guarna muda i mandailing, jadi wajib iba mangalehen i, jadi mula songon i parutara museng lain dei, alai aka manortor bagendei, marsitutu tangis tangisan, jadi! Asalna satu marga sanga songondiana, angkon naisi do sudei i markobar marsitutu mangehen sipaingon sanga songondiana, marsiurupan goarna. Jadi anggo songon di mandailing muse attong beda do, jadi mula songon iba didokkon isi, kahanggi na anakboru ninna bagen. Jadi isi makkobar mei, mangalehen berupa kata kata nasehat guarna, tu calon pengantin i sanga songondiana, maksudna aso malo ia tong marmasyarakat. Jadi seandaina songon nai lehen, pinggan, ato piring misalna, di op-parabot parabot dapur, jadi itu kan nanti ada kata kata nasehatnai, nggon akkana koum koum niba, ulang buruk buruk i pake nia i sippan on, buruk buruk dipakke doninna maksudna, maksudna soidokon songoni, piring nai ulang attong i simpan sajo, angkon nai gunaon do untuk alak nalain, misalna adong tamu, piring ima ibaen tempat ni manganna, a jadi mula songon kainni tong ngga binoto tokkinnai, adong anak nia aima panggendongna. Jadi ima anggo songon dialak mandailing dot alak utara memang adong do perbedaan, perbedaan nai songoni jadi!, pula songon alak utara istilahna mandirion pesta besar besaran do, i samping ittong anggo songon kalai mangkoyok aha do alai istilahna ninna babi kan!, jadi anggo songon kami i mandailing paling na naron ambeng! Ning ia, kambing, a disamping ittong hurang misalna daging nai, a itabusan ma daging ni aha <hesitation> juhut ni sapi, tambana songonima mula di adat mandailing, jadi muda tu pesta iba tergantung pesta naido. Mula na pesta na aha dottong apalagi songon sannari idiadia iba, adong bagen do na baju panitia. Jadi binoto maiba sudara ninna pernikahani, seragam sude bajuna batikna, mula songgon tuadat attong inda, pakean masing masing dei ngomule songon parutara, adong attong namarjas do mardasi diaragam, anggo songon di mandailing inda dong songoni i, paling pala namardasi non namar jas paling pengantin alaklai ipe waktu pernikahan sajo dei, dung habis pernikahan, paling baju baju adat doma tong, baju nangon perias pengantin.